Me te anaa me hu Number 1 a anaa deɛ edikan a, deɛ ɛba me tirim aa ne sɛ ɛyɛ adeɛ mu nyinaa kane, sɛ wookane 1,2,3 koraa a, wohyɛ aseɛ wɔ 1, yɛde 1 gyina hɔ, ɛno ne yɛ adeɛ a ɛsus deɛ nso yɛɛkenkane a ne yɛɛkane numbers a, 1 ne di kane, nti mehunu 1 a, mehunu no sɛ bi deɛ ɔdi kane ɛwɔ biibi mu. <noise> Saa nso ne nkwadaa bɛkɔ Sukuu na sɛ bɛɛhyehyɛ report card bɛ pisitions na, deɛ bɛdi kane no, ɔno ne bɛma no 1. Nti me hunu 1 a mehu no sɛ bi a waadi nkunim, obi a waayɛ adeɛ na mmom yɛde ba mma dodoɔ mu deɛ a, yɛbɛka 1 deɛ ne yɛ adeɛ a ɛsua koraa nso yɛba pisitions sɛ ebiaa obi diberɛ na adeɛ sɛ wei deɛ ɔyɛ number 1, ne kyerɛsɛ ɔno ne ɔdi kane, <hesitation> nti me hu 1 a, adeɛ a ɛba me tirim aa ne sɛ 1 deɛ ɛyɛ nkunimdie, biibi a ɛdi kane, <hesitation> ɛno ne ɛyɛ 1. Nti me nteaseɛ me wɔ fa 1 ho ne no.